أعتقد ان الوظيفه اللي هكون سيئه فيها بلاشك هي وظيفة محاسب وده لأن أنا مش قويه في التعامل مع الأرقام والتحليل المالي. بحس إن الموضوع ده ممكن يكون ممل جدًا بالنسبالي الوظيفة دي محتاجة دقة شديدة في التفاصيل، وأنا أحيانًا ممكن أكون مش دقيقه في الحاجات اللي بتحتاج تركيز، الشغل في المحاسبة بيكون تحت ضغط <hesitation> خصوصا في المواعيد النهائية، وده شيء أنا مش قادر أتعامل معاه